<hesitation> eɗi keewi nooneeji: Daaɓɓi, juutɗi, boɗeeji. <hesitation> min kaa mi annda hono defirta ɗun kaa jaati. Jon kaa no neɗɗo siforii nii ni. Ɗun woni ko waawi haalude hen. <hesitation> Min kaa e faamu an, ɗii sifaaji ana hawra hen.